أول ذكرى ليا وجت كنا نلعب بالتراب فى الحوش ونبنوا كيف جصور صغيرة كنت حاسة روحي مهندسة صغيرة يعني والضحك كان ما يوجفش.